Raha mahazo loteria ve za? Dia ny ataoko izany an, dia <hesitation> averiko arotsaka iny vola iny an, hanaovana <hesitation> orinasa. Mbola tsy haiko aloha hoe orinasa inona ilay izy an, fa fandraharahana izany an, ahafahana manodina vola dia izay no ataoko. Mety hoe ao anatin'ny fambolena aho an, na anatin'ny fiompiana satria izay koa izao no hitako hoe mampidi-bola amin'izao fotoana izao. Dia raha mbola misy ambin yizany ilay vola dia ny ankoatr'izay an, mety hoe entiko hanasoavana ny manodidina anahy. Eo ny ray aman-dreny, ny mpiray tam-po an, sy tsy haiko hoe mety hoe misy namana akaiky ve mety mila fanampiana. Dia ny ambin'izay rehetra rehetra izay izany an, entina manao asa soa. Ohatra hoe manampy fikambanana ireny <hesitation> maro isankarazany ry zareo.